Mullõ tegeligult miildüs väega restoraanih süvväq, aga et tuu um nii kallis, sis ma ei saaq tuud hindäle kõik aig lupaq. Kotoh miildüs ka süvväq tetäq, aga parhilla ma ütelnüq, et mullõ miildüs rohkõmb restoraanih süvväq, selle et tuud ma saa harvõmbahe hindäle lupaq.